gaf tok ijjole shulea cchareko tokkit tae hasoa ijollen tunhaso ishia kas won ishin wollin ye <hesitation> anin zawadi akana dargedda. Dub gaf tok ijjollen gurban tok wonnin yeden atin kila siku zawadi ta ccholea, sit fuletaa barkan anen waanin <hesitation> sishindet zawadi tente sun taat akan fudet sun ant sira fudedaa edeni iskunnin.